لو عندى امكانية ان انا اتعلم لغة تانية فورا, هختار ان انا اتعلم اللغة الفرنسية, ليه لان انا بحبها واحب ان انا اتعلمها و كمان هى مهمة و مهمة فى مجال الشغل و العمل